<hesitation> لحد ما توصل ل- لمرحلة الغليان وبعدين نخلاها لمدة عشرة أو اثنا عشر دقيقة، بعدين تطفي عليها ونرد الدحية وتقشرها وتاكلها فيها مية مسقعة، ما تحطش الدحية في مية سخونة وتحطها على النار على نار هادية <hesitation> أول حاجة تجيب طنجرة <hesitation> لما تبي تطبخ دحية <hesitation>